أول شي تأكد إن جهازك موصول بالواي فاي أو الكابل، بعدين يعني حاول تعيد تشغيل الراوتر، وإذا ما نفعت يعني شيك عالإعدادات الشبكة في جهازك، ممكن تحتاج تعيد الإتصال بالشبكة <hesitation> إذا المشكلة يعني مستمرة إتصل بمزود الخدمة وبس، هذي الخطوات البسيطة يعني ممكن تساعدك إنها تحل لك مشكلة عدم وصول النت لجهازك.